Yo <hesitation> ówó nìkúŋèá búá ɔmi ámìkúŋèà búá iku ma na jɔ̀ɔmi klekle nì ɖí àfà. ì fía ni kayi ìí ŋe àfà, u na kɔ igagla u na kɔ <hesitation> à màá mu íɖì èle ká, kíni ɛɖí no nyaàmlɛmi blù plémú àfà ì fía ɔmi, í ná fía baa u na kɔ ɔyu le àlɔɔ̀, káèè ì fia ɔmi u na kɔ íɖìgagla <hesitation> úwaanì ùfù ùfù, kayi ìí ŋe ùfùù, i na mù ɔmi ee í nyaàlɔ kása à màá kɛsoò ámɔ̀fɛ búáèe fàà kása à màa mì mù íɖì u jɔ̀ɔmi gbàa náka <hesitation> klekle nì àfà, ùfù, mìnyè úni ɖí ámìkúnyà náka náka úni sú ìí mu ɔmi ìí mu ɔmi kayi ìí ŋe, u na kɔkɔ ama mù íɖì. èle blɛ̀ɛ u na kɔkɔ a ma mù igagla màaké à màá ni kè ìkeanì <hesitation> iku ma tà jɔ̀ɔmi blù ɖí àmɔ̀wɔ, kayi ìí ŋe kínì ènì tè ɖìmiì ù tè yilì èyemì ká kóŋ ùú ù no gùnù somi ù tè yìlè eŋemiì úni sú ì tà ha. go nɔ́ɔ̀glɔ̀ɔ̀. kayi ìí ŋe ù tè ù tè jèní íɖimiì kayi ùyè ɖòó komì ɛnɛ́ɛ̀ kayi ìí ŋe kíniì. kayi ɔku maké úni mka kɔ̀ɔm do kása kɔm bɔ̀ kayi ná bɔ káèè tè yá ìbɔ, kayi í ná bɔ káèè tè yá ìbɔ úni <hesitation> ì bé zèe ŋè ɖɛ́ɛ́ káèè ì nàá mu ikle wèe nélèe tè à mà yifá. úni sú ikuma na jɔ̀ɔmi blù úni ɖí ábua íìntã màa ɔmi klá màawu.